منزل أحلامي هو عبارة عن شقة بسيطة، تكون على شط البحر، ويكون فيها أشجار جميلة، <hesitation> عبارة عن شجر الزيتون وشجر <hesitation> متنوع من الفاكهة ،و-يكون له <hesitation> كذا زي سور خشبي أزرع فيه كل أنواع الورود.